Tidiano xakadanguana xun, xoxonixanoi xanixanoná ya'á ni kakuna xa ni xanona, tiña tu ni kenna ciudad xadakuana, nayinokuano iin panque o iin pastel ña tukuna, ña tu kuana xu hunidakuana xanidakua ña ta'ana diiná yoona yá, pero xakuana inkanreyu inka ho inkila tuti kuana.